Agnatina erignandro reka zô zaho de malany eo ho eo amina karazagna voankazo efatra akeo, ohatra zô hoe minana manga zao, na akondro o, nakôa hoe a manasa a, nakôa hoe makoba. De légume ndrekany an zao ma malany a karazagna légume maro maro si agnatiny erignandro reka, satria zao an agnatiny erignandro reka intelo minana légume.